ammo baree khabanatif berre hodha kaam ghubetha annan yedhe berre kabhanaa khubedha maaana berre khabana malsun Mal laftin khabanothu lazima bokken hirobhaa Mal bokken robbinen button hinbhatii horri kinkiii hinghabetha loaan anen khabeni loaan fhon iraaa hidharegedha dhub wontanan Anna rahisia ammothu woo anin laf hodhithu dhekhu laff hodhithu bisan hinjirenu horinen buyoo hinkhabuu won nyath nyathu achisun dhibum dhibiya malsun achisun dhadhe hindhekhu